أعتقد هحتاج إن أنا أبقى مركز جدا يعني بس ممكن نقول صفر خمستاشر اتنين تلتاشر تلاتة أربعتاشر عشرة <hesitation> ستة خمسة تمانية اتناشر حداشر أربعتاشر.